وقت كان حظي سيء جداً لما كنت أشتغل زمان على الكمبيوتر وأحتفظ في بيانات معينة على هذا الكمبيوتر أشتغل عليها من الصباح الله من الصباح جالسة أشتغل عليها، وتفاجأت إني أنا جاية في النهاية بدال ما أسوي حفظ اخترت خيار إغلاق بدون حفظ، طبعاً كان بيصير لي شي أتوقع كان راح يغمى علي.